Aaah ngame mwene omumati gomaudhano. Aluhe ngele kandili po- pethimbo lyiilonga ethimbo nee ndi lyo- lyoku kala ndaana shi tandi ningi. unene ondi hole pomaudhano. Ngele kandili po- po radio yomuzizimba te tala omaudhano. ongame mwene tandiyi kokapale komaudhano ndi ka dhane omatanga ngaashi ngaa unene ndi lyokoompadhi. Olyo ndi hole lela lela. mo- ondili hole lela lela ndyo. Ishewe ngele okwa fa kwa- kwa toka ndishi pethimbo ndyono aantu ihatu kala etanga lyetu lyokoompadhi ihali dhanwa uusiku. Ohandi kutha nando ongodhi yandje yopeke. ondina mo naana uudhano. te dhana uudhano wandje mbo nda- nda ningila mongodhi yandje mo. Owo nee hawu kuthandje ezaza nenge he vulu oku kala ndii pyakidhila nawo uuna ndina ethimbo lyoshali. Nenge ndili ngaa naanona megumbo tatu dhana. Unene ngaa ngaashi uunona mbono woomvula oondatu. oone. ndi tye ngaa uunona mbo wuna. wepipi lyomeni lyoomvula dhili omulongo. Ondi hole lela oku kala pooha nawo. tatu kala tuli nawo tatu tu ningi omashendjo. ha tandi ka pula omapulo kutya koskola omwa longwa shike Ha taka nyatandje kutya tat tate nenge ngiini. oyo ashike iinima handi kala ndii pyakidhila nayo mbyo. uuna ndaahena shoka tandi ningi nenge inaandi ka longa. unene ohandi kambadhala ndi kale ndili puunona. unene uunona owo ndi hole oku kala ndili pooha nawo unene. Iyaa ngele ishewe nee pwaambyo ayihe nda tumbula petetekelo ka- ka- ka puna sha shono. ayee shapo ote tula ashike omutse gwandje poshigwilo ngame te thu- te thuwitha omwenyo gwandje. te tula ishewe omadhiladhilo pehala. ngame te kumuka ishewe ngele otashi vulika. Iyaa